Jie na tsonixjani sobre rí nkexri nti, nko nkojnko ri parte ri carro na o̱ nkojí kochi chónṭani a, xrankixinxen la ri nti, ri nti chika o̱ nti xrankixixen tsochronkani na ri asiento nti teotjaxini na, nti ta la tjinka de, de nkehe lachjo kixin nti para naxrjo sitetaxini sicheha lastimar ti nti tseotjaxini a, ntaho la rí nti motor kuènṭé la tsikia aceite na, tsjiko servicio kixin nti tsoxenkaha ri motor, kixin taha ri nti imá tjeṭoan de ri nko carro a, kixin ntaha ri taxenkaxin ri carro, na cada nkojnko ri nkehe nti tikjoxi̱n la nkojnko pieza na importante kixin jína itsji ri carro a, xi̱ka̱ llanta la llanta ni̱xin, kixin chji̱ñehan tsochrinka la tsiate nkehe la o̱ tsiate chꞌi̱n na tsiate clavo la tsochrinka̱ha, ntahó la ri. Volante, na ri nti tinkatjiaxin ri llanta na ticháxi̱n tsjiko servicio kixin tsꞌaxrjetehya ri volante e, ntahó la tsonixjani ri cajuela la nta la kjí nko chónṭa jnko lugar kuènṭé kixin jína ri nkojíni tsikꞌenani nkehe la ri cajuela ntaha tsꞌinka, na ri nti xro̱senṭa̱ kjichonṭa la chji̱ñeha nti siṭoxin ri xrose̱nṭa a, ya ke ntsíkoa icha kixin nti donde tsíntsí golpe la chji̱ñeha tsochjenka, na nti xi̱ka̱ ri nti balata kuènṭé ri kochi na koi nti ticháxi̱n, cuando tsjankixin tsondáchro la ó tsꞌixinki, ya ke ti nkojín ri pieza xi̱ka̱ ri balata la sínki yaá ko cincuenta na o̱ bomba gasolina la mismo yaá ko cincuenta sínki, la ri amortiguador kuènṭé la ticháxi̱n nti cuando tsjankixin tsondachro o̱ ka̱tjuĕ tsondachro la ó noheni kixin ri amortiguador o̱ resorte tsꞌinehe̱n, kixin chji̱ñeha nti tsondáchro ri carro a, kixin ri amortiguador la sínki quiniento nkojnko ri amortiguador, na. Ri resorte la sínki nkojnko na tresciento sínki ri resorte̱ kuènṭé amortiguador, dependiendo nke carro nti chónṭani ya que e ni na chónṭani nko kochi, la xikaha ri nti sínki ri pieza kuènṭé, na ri llanta na dependiendo ri marca llanta, na ri tjinkaoni náxrjon tsꞌikoni ri carro na tsꞌina nti rin kuènṭé sitexranka, na tichjehe cinco mil na mas parte ri llanta na tixrakan nko ocho mil peso ri ó completo a, ntahó la ri nti gasolina tsikia na ticháxi̱n gasolina tjóá kixin tsinchexenkahya ri carro a, na ko tsjacha sé sichꞌe xra̱, na ri nti ri tꞌimaxin ri xro̱senta la ticháxi̱n yóxin tsꞌite kixin como noehani taxrakoe chrin la ó chónṭani listo̱ ri tꞌimaxin xro̱senṭa̱, na para jína tsꞌikoni satsjini, na tahó la ri nti ri servicio tsjiko ri kochi na ṭꞌaxrje nti mil tresciento, na mas parte tsoxenka ri nkexró chꞌeri xra̱ mecánica, na ticháxi̱n tsoxenkehe nti kaíha sin nkokon chꞌe si cobra méxra̱ tꞌixinkiri ṭotsjexi̱n ri nti nko servicio tjiko ri carro a, na tsꞌixinkihi a aceite na, filtro de aire na. Nti tsꞌixinkihi bujilla na, tsꞌixinkihi junta de ri cabeza, kixin avece la tsitjixin aceite ri motor na, ticháxi̱n tsixinkihi kixin sinchekji̱tahya, na tanto ri nti tsixinkihi nti filtro kuènṭe xi̱ xri̱nto na kaín, ta, ta ri nti nkojín ri nti parte kuènṭé ti carro, na xi̱ka̱ ri nti defensa nkayakon la tsi listo tsꞌite kixin cuando chren nko golpe la tsjacha, na koha nke tsꞌohe, nda nke kokjo la xra̱ha chjenka, la o̱ ri nti lamina na ticháxi̱n tsꞌayakoheni kixin ri puerta, kixin nti, nti tsoxenkaha, ya ke avece la tite̱nka la í chroha tsoxi tsoxitje̱he̱, la ticháxi̱n tsjiko̱he choni nko gente nohe kixin tsakitje̱he̱, tanto ka nkojnko ri puerta ri nti lado tji, na ri cofre na ticháxi̱n tsechondehe kixin tsꞌinkaha nche, la o̱ tsjiateha nṭa̱ ri motor kixin ri nti kji nko parte de ri nti motor na ri nti ri bujilla la tsjiateha nṭa̱, kixin nti cuando tsikohani ndá tsikiate inṭa̱ la tsꞌanka la í tsꞌakjehan, na ri escape, la kaín kixin nti chji̱ñeha tsjasin <noise> na o̱ kaín o̱ ri ṭoxrihini nti tsondáchro tsén na tsjinkihini escape la kaín taha. Na ri nti disco freno la koi. Lísṭo̱ nti tsꞌite, kixin como ntihi chjaseni na tao nti subida, na ticháxi̱n nti bajada na ticháxi̱n tsotseni freno, na para tsochondahani accidente la ticháxi̱n tsotsjeheni carro na ri orquilla kuènṭé, na la ri nti termina dirección kaín taha na nti, caja de velocidad na, caja de nti clutch na, ticháxi̱n nti tsinehe kixin yóxin tsꞌe ri carro na, tsoxenkaha chjiñe, para isé tsichꞌe xra̱, na isé tsochónṭani na kaín taha.